Para notlapouac Lea, para naha, para notielpoch mac motlapouilayah noiqui, yaha quipolua xapoh inon mocubia xapo pero tehua tiucuparoua de unte inus ino polvo uan inuxquibi inon en pasta porque chicauac motlalilia polvo ua motlalilia inon pasta uan ya ihquin nicxacoualua, nicxacualoua ua yacah yec chipuaui notzotzomah, inonucupar para inonucuparoua sente inon xapoh nicucuparoua para noiahcoltea ua inonotzo inoc sente nonihmaca sente inon xapoh amo lo mismo, a veces niotlalilia hasta inon uxan ya quiucuparoua champu porque semani notzoh, ocse semani notzohn ohcon nicuia ichampu para mac mamoquitza inon de que semani notzoh ua inon chicaui ihquin amo quipia ni notzonteco, amo quipia ni caspa amo quipia ursuela notzoh inua. Toravia cah notzoh porque tlamo tlamis uan sa quichtutu nimocaua yah icanon nictlalilia champu notzoh para macamo simana tlalibis ua inon. Inoc sente xapo nihcubia amo lo mismo nica nitlapouacah Ua inon, puro nocsente xapo para trastes, inon para nitlapuapaca nicua yaha itucaa ino roma polvo ua nictlalilia ino nicsiyua inon roma, nictlalilia tipitzi yeh non clarasol uan yah cah nitlapuahpaca nitlapuahpaca, ino ihco uala intero yete xapohteh u casi casi nochi semoana, para ocsente semana nechmacasqueh nocentuovo, se nechmaca notielpoch itlaxtlabil, lo primero inciuba yaha ino xapoh, ino azucatl, ino cahbi, para nicunis cahbi porque neh nicuni mumustla cahbi, imumustla mustla sa insente teliera nimocubia, amo nicuni cahbi sin teliera porque notich omomat desde nitzitzicotzi nah nitlaiya ica puantzin ica ino pos hasta horita toravia nicbica non custumbre, amo nihniqui tlalibis inon tzopielic masqui sa sente teliera de istatl pero ihniqui nic- nicu, nicuni, nicuni cahbi nicuni yeh inon ua no muhmustla mumustla cayesi nimeua intlalia no no utzintli muluni yaca yumolun yomulo utzintli ca Inon, uxa iyecmotlalilia ino inocabi como siempre ohnca cabi ino de de ihqui ino granos, nictlalilia yomulo ya cah temolia noagua ua inon ictlalilia azucatl ua yonicteca itic noxolohconeh ua yaniconi nocahbi san nosil nitlaunti uan notielpoch, nicpia notlac, pero inon plalactli yoyahqui ontiquitito porqui calaqui antes de las siete amo calaqui ya tlahcah, tla yas ya tlahca yeh acmo ic recibiruah ino yaha ipatrón tla inon tiene que ser yas cualca, cualca, cualca tla ica non acmo quimaca tiempo tlais, queni mieua tlaquitotonihtibitzin sente tlaxcasoli de yulua tle omocah inon quitlalilia tle omacahqui tle oquicuahqui yulua ua ino quitotonia niyiqui yaha como ya plalactli cuali motlaluah nihnimih, neh acmo nihnimi porque niyiqui noc menos porque nocxi nic nictlacuac acuili nihnimi, itconitac quenih nihnibis nicuili ninehnimi ihcqui ompa mejor amo nimieua nimbitzticah aveces axan notielpoch nechmacatiue nocahbi porque ihcueli ninehnimi Pos quemah notielpoch moobligaroua mieua tipitzi cachi cualca, primero quitlalia nocahbih sepa ino, yeh a veces niamo coni cahbih yeh amo quiniqui yaha quicua ixo ino tlailibis momachtihqui nican plantoto miacten hasta souameh ino yac sopa, ino quiyibitzteca xohcoconeh amo niquimati quenih nitucu quiiteca xoncoconeh quimoloniah utzintli osipa quitlaliliah osipa yaiccuahticah niquiluia neh amo nicniqui, xihcua ixmati tlayeh bielic, ux imocuiah ino camaroncito amo ticnequeh, amo nah amo nicniqui, amo nicuani de por si amo cuani tlacamo aves quicua quicua de piyutu de por si amo nique ayic nicua naha de tztziquitzin ayic nihcua, pero axa ixmati axa ixbielic pero neh amo nicslia tlahco bueno amo nicchiuilia caso, tlahco nimitztequilis mocabi, quemah non cabi ixnechma ua ixnechmaca sente toconualica ino teliera, quemah ino mitzoncuic aha ino ua ohcon nihqui oncualicac nosente inotzopielic amo ticniqui, amo ixcualica teliera umm nechmacatieua u uya niccuatibitzi inon tle mochichibili belic quicua ua yahca yaniah, yaniah porque Carera no tzicuini, tzicuini ixo porqui tlacamo ompa mitzahuasqueh yahca oyiyo ua nochi tonali mocau nositl, nositl, sa toneui tichahchon sa toneui ictoua ¿serato nicualicas tlaxcali? ixcualica, tlenih pattlacuas, ¿tlenih ipatcuasqueh serato? hay niquiluia pues teh itmati tlenih itcouas, ¿itnequi ino piyutu? piyutu, amo mejor ixcualica itlah ocsente, amo neh niqui quiexo axa ixcualica, icualica quiexo, um ua ino yaha chile ua ixtemili ino yaha quiexo, ua ixtlalili crema ua sa inonmatcuaca uxa, ¿Amo ticniqui refresco? amo milac amo tiquita in mierico onechquixtilih refresco poque naha nich nechchiuilia duaño por nomimiteu nah nicpia osteporosis ua ino refresco nechchibilis duaño yonechquixtilih cahbi no neh ahmo niconi cahbih prque nechchibilia mal, yonechquixtilih quino ino refresco mahcamo niconi refresco, porque noyihqui noyihqui refresco noyihqui amo cuali porque pia ino enfermedad este de esteoporosis uan nili ocachi quitlamia nomimiteu umm Ictoua ino amo ixconi ica ino, pero naha pos niconi tzitzicotzi, tlamo nicuni. yeh iniconia ihquin xoloh pero uxa amo, uxa notozahconeu <laughs> niquichtotoni, buen, pues ticmati tlamo itniqui ticouas, bueno ya ohcon yeh. Co tiabi co tiabi co tiabi ua ino, pues noiqui mocuparoua xapoh ino ah ya otla xapoh, ¿ticpia para motlapaquilis serato? ha mirauac amo, pos tlahco ixualica ino moxapoh mos sa medio, nah amo amo niqui non de a medio neh de atiro un kilo incouas ocachi baruato ocachi baruato de un kilo, ocachi noiqui ocachi behcabi para naha pos ocachi behcabi ictoua yeh neh nicualicas noxapoh